Tara poats tuku hatane ni kui wan, lia kui kui hare ya Chief Planner ni Petats, turu twenty o tri. Eiau poaj tuku hatane ni kui hare mean a Planner ni Petats. La nam, la nam tara min hinigal tuan no <hesitation> twenty, twenty, twenty six a twenty-sixteen be lia hakap a nouk, hakap a tara Planner ni Petat. Be ru e lu er a mes a katun. Be lia boak hare hamanas a goa Choir Master ni Petats, tuku hatatei mein a revan a choir te kom tar-tar tou Koma. Tara poaj ne nah, ti hois sin mea lam u centinary, be lia kaj e nouk u sia u kuma kajen, tuan no tar poaj turu <hesitation> centinary, be ru e kumar ti koma hakap u ru, be lam e, be lia hatatei pon e ge ru mes u kuma. <hesitation> Tara poaj ni kuma, a barevan e mas kumar bete kuma haraeh er. Tara tou kuma has e Lam mas kuma na hatouh e nam a Sunahan tara tou kuma i tamulam. So tara poaj ne nah, ti-ti hatatei-hatatei mean a revan u kuma, lia ku la bitein e ru be lia boak hare hamas gua asia a katun ni pinapo mei taka ka mea ta toukui, lia ku ka papal i luma, lia ku ka papal i pinapo, <hesitation> mei taka kui mea ta toukui. <hesitation> Tuan na poaj ti lu hare pon me ru me ria ru elia <hesitation> graun komiti ni pinapo, Petats. Tara poaj ne nah be lia ngot boak hare gua graun komiti jiaman ni Petats. Lia ku-ku kui a toukui te tuan ni haboak a tou bangbang a raeh jia tou tapa raeh han a pinapo i tamulam. Ka pinapo i tamulam, <hesitation> ngot hare nia a revan a pinapo a raeh sapang nitoa han a <hesitation> kantri nien i Papua New Guinea, kova tara poaj ne nah, i manas. <hesitation> Tara poaj nien, e mol kovi, pinapo tamulam tou bangbang tanou e kovi, iau te tolak ni kat haraeh ne mua lam a toukui ni han a pinapo ba barevan te boak hare re a revan u raeh, te tuan ni-ni-ni haboak er a tou tapa raeh turu toai ni mumunatun i tariru. Tara poaj nien, barevan e kui haraeh er, te haboak me rea ru a tou tapa raeh hana pinapo i tamulam. So tara poaj ni ien, lam e kui moa tara toukui te ka na ien, te haboak me moa lam tou tapa raeh han a pinapo tamulam, tara poaj ni ien <noise>